لعبتي المفضلة هي كرة القدم أستمتع فيها لأنها تجمع بين الحركة والنشاط ثم انها تتيح لي الفرصة للتفاعل مع الأصدقاء أحب الشعور بالتنافس والروح الرياضية اللي تكون موجودة اثناء اللعب وكمان إحساس الإنجاز لما أسجل هدف او أحقق فوز لفريقي لعبة تعطيني طاقة ايجابية وتساعدني على تحسين لياقتي البدنية.